Siantsir a obiara yɛ edwuma nye dɛ obenya sika. Ntsi mɛpɛ dɛ mɛyɛ edwuma a memmpɛ na mbom ɔbɛbrɛ me sika kyɛn dɛ edwuma a mepɛ na ɔmmbrɛ me hwee.